<noise> Misy karazagna raha maniry e ny ina hoe landihazo, dia landihazo io zany a amboarin'olona, misy fomba fikarakarana ananjy dia ahavitana tenona zany io avy akeo, dia igny zany a agnanovana tiserta hoe tiserta landihazo tianao ho fantatra zany.